एक तार से स्विच और बल्ब आपस में जुड़ा रहले। स्विच ऑन कइले विद्युत धारा तार से होके बल्ब ले पहुचेला और बल्ब कइ के प्रकाशित कइ देला।